أحلى شي وأفظل شي علشان تنهي يومك قبل لا تنام هو إنك تكون مخلص كل واجباتك ومخلص كل شيء المفروظ إنك تسويه ذاك اليوم وبالمرة تقفل الجوال مالك وتشرب ماي قبل لتنام وتقول الأذكار وتنام مباشرة وهذا أحسن شيء تنهي فيه يومك.